כ'וואלט נישט געוואלט זיין די קלוגסטע מענטש אבער כ'וואלט אויך נישט געוואלט זיין פאפ- די מערסטע פאפולאר מענטש <hesitation> ווייל, כ'וויל נישט זיין מער ווי יעדן, ס'איז נישט גוט, און כ'וויל נישט זיין מער קלוג ווי יעדן, ווייל איך וויל קענען בעלונגען צווישן יעדעם, און כ'וויל נישט זיין- כ'וויל נישט אזויפיל מענטשן זאלן מיך קענען איך וויל קענען וואקן אויף די גאס